Stili im i preferuar është më elegant dhe minimal. Më pëlqen të vesh rroba të qepura mirë, ngjyra neutrale dhe pjesë klasike që nuk dalin kurrë nga moda. Besoj se stili duhet të jetë funksional, por edhe të reflektojë personalitetin.